Woyan sunii water provesunii, bisaanin hiishenenu. mara biri mal bokeafa hinkaayeteni, ama malii bisaan fa fofenu, sunfa him kaayeten ama malat won muhimu ak siimuafa woni kasa kabd woya kasakabd, mal noken roobeet woyan sun siit hinjiitu. bisaan yani sii hinkolenu naf siihingaanu, woyan sun bisaan siira dogorti bisaanin naf siihingaanu